I tany Israely zao agny zany la ny fianakavia koa da ambonindraha, e ambonindraha mihoatsy ny tenananaoa zaky ny fianakavia ngangy.